יא, זיכער ס'איז מער געזאלצן, און איך וואלט גענוצט <hesitation> פיין סאלט, ענדערשער ווי די אנדערע זאלץ, ווייל ס'איז מער, ווייל אזוי ווייס איך ווי פיל צי גיסן, און יענץ ווייס איך נישט וויפיל צי לייגן, פון יענע מאס.